Es que siempri estamus a tracamundeal os nombris. Es verdá que la libertá d'espressión no devi de tenel lindi peru quandu lo qu'izimus veramenti molesta a alguién es que dexa de sel libertá d'espressión, porque la libertá acaba ondi esmiença la del otru. Assinque la libertá d'espressión no devi de tenel lindi peru en sin sel ofensa, aputeu, tunantá, insultu o çaleu. Te quea craru?